Mmisu nte mma mme. mejîsack uwanne îgaha îdohime. uzaha ufu ute amu chake nne anim. anim ufu van wan mme îromine. nguro mme iben nte gwan gben menh after ufu yen anor aria. uyen anari 'go' usar mme abbe. anor ani abinne ónor wor írominé anim nte enh uomîne. íromine nne mben meh abba dowoh atte aka je ren wor înep-îneppi uwun nna aj́e ke abìgire asasor ayo mme akaka yor mme ayewor ornor wor aben family goh woh iji nep-înep may akiba abbe adowor atte awor atte ami uben. abba atte ren wor beh abbe îromê aworduma aj́e. awor atte mmi j́uj́e abbe atte ujije ujije anem atte ghuhure gba wor abbe adoriye mme gba abbe wor asunor mme wor awor agben ntack etibu ure, asasoha mme aye wor onor wor aben mme uriomi beh usack. mme urîomibe umu sack wor agba. amama aben 'mme. îrem wor aben ari-gameh ke biakpan. anor anor adib efíbe abbe onor onor denne aben. aben on̍or dene-dene abbe wor adotte family wor înep-înep family wor îren nì-family wor îren nni. mme awor j́íhare îma wor aĵ̂gaheire kube ayàhara Ítte nna aremi mma aor înei, mmusi egagene egbi wor nga akaka your mme asasor your adouro atte îmeren wur îrom bah abe auor je, an je, átaí înepí abbe ate ausor mma aj́e ago mme beh aj́e, mmi rome wor gub adack gai ekler eyen Kube akela mme asasor your noo ja ase make kibba aj́e mme ngire, awan utu onerum ewe. íshi onurum imme kakai îmeren. uvu ке каке ímerene umeh dube nne nguang wuna aje j́e usunor anor îdanghí, asack udume'aje, nsah mme awor atte komor ugahe atte ama j́e gbah ouen ívuchi îgeroor îkpagha ani nní́re, udwuma atte wan nnawor aj́e, utte ame uje uje uguha urîom mme amme aduboh, uguha urîom mme amme adubor, nii ni jeme nsia. nni nni urme ame aduboh, atte ame uj́e-uj́e. anim oven uvu rome ke ame, Nshighama Nsortha ntack ndowuma atte wunˈaje, utte ame uj́u-je, Ndo wor atte je. doh akadumeje on enh amedume agori ugo egbí ej́e aba atte wuna arem abba come egbi goh asaro mme nwayo Ncome, ureme dah ere adorn ame. wor nge erí, egbí beh oven Obox ago arem, akaka mme asasa, nge abe dogho mme nga arem adot beh ízome, wîrer yang yang yang abbe mme arem Ítte nna aremi mma aor înei, mmusi egagene egbi wor nga akaka your mme asasor your adouro atte îmeren wur îrom bah abe auor je, an je, átaí înepí abbe ate ausor mma aj́e ago mme beh aj́e, mmi rome wor gub adack gai ekler eyen Kube akela mme asasor your noo ja ase make kibba aj́e mme ngire, awan utu onerum ewe. íshi onurum imme kakai îmeren. uvu ке каке ímerene umeh dube nne nguang wuna aje j́e usunor anor îdanghí, asack udume'aje, nsah mme awor atte komor ugahe atte ama j́e gbah ouen ívuchi îgeroor îkpagha ani nní́re, udwuma atte wan nnawor aj́e, utte ame uje uje uguha urîom mme amme aduboh, uguha urîom mme amme adubor, nii ni jeme nsia. nni nni urme ame aduboh, atte ame uj́e-uj́e. anim oven uvu rome ke ame, Nshighama Nsortha ntack ndowuma atte wunˈaje, utte ame uj́u-je, Ndo wor atte je. doh akadumeje on enh amedume agori ugo egbí ej́e aba atte wuna arem abba come egbi goh asaro mme nwayo Ncome, ureme dah ere adorn ame. wor nge erí, egbí beh oven Obox ago arem, akaka mme asasa, nge abe dogho mme nga arem adot beh ízome, wîrer yang yang <noise> yang abbe mme arem